Ar, aras naien, tagala, maianam. gunamur gamura, gamin, gamiala, gamanaburun. Manaburuan ga namurit, manaburun ga narain manaburuan ga naun, manab uruan ga nagala, manaburuan ga muanam, manaburuan ga gunamur, manaburuan ga gamura, manaburuan ga gamin, manaburuan ga gamiala, naraien manaburuanivien.